Seknara xkompa chewa skwel yizieni xkompa sienran pue <hesitation> <hesitation> naꞌ xkompa noranen bchitian kowaskwa baychi, wsionani mbyo naꞌ bandedenadiya yabrorani pansitiganaranin, yanbuenron naranin nox xfamil ranin bano famil radin banon buen de famil, che wagaa sto skwel aterek, yewenrogakbꞌ narani tena nareꞌe kasi napto bikomp nosirabuelt d'na to brasaane ne nara mas nerón kayebarna, anti tiemp kabayche simbiorane de na natasa kompna ne- nernia bay tosi tosital wxnanonlina to xkomp, to xnanwen, to xtadninona mas mas yegad la abnieti kompni nadninaꞌ.